Аввал мавзӯи асосиро интихоб мекунем ва нақшаи равшан месозем. Слайдҳоро кӯтоҳ, фаҳмо ва ҷолиб омода мекунем. Пеш аз баромад якҷо тамрин мекунем, то бовариамон бештар шавад. Вақти презентатсия бо овози равшан ва нигоҳ ба аудитория гап мезанем. Дар охир ба саволҳо ҷавоб медиҳем ва барои таваҷҷӯҳ ташаккур мекунем.